Plukyëch të jo'opyë iukyë y ko'o plukëp a'ay myajpë a'axtäp mo'ok myaj këwaynbyë wi'idayn o myëk jët'sënyë jëch joyaymbyë ko'o mubyë ma'ixawayn myojwi'isayn myaj këwayn pero të, të je'e chile guajillo najk muk meyë cebolla, ko'on, pimiento, clavo, yerba fina, comino, të najk muk këx yaj mëwa'atëy muduntyë dun myënëkxë a jadunt's je'e mubyë madyunanë pë t'sey najk plukambyë o pë t'such waj t'such jadun jedun ma'ixëwayn ka'an padakayn këwayn myaj këwaynmyaj yëbëkayn y plukanën jadun je'e jadun je'e pluk nyëkx kyojën namot's nëbi'idayn jada'ok myoj wi'isankombë në an'në jotyë të në najk muk yëbëkyë ji'ib je'e plukyë je'e plunëkyë myaj kudëmambyë jedunën.